Ndauraa tsa insopu, sında manyanga insopu <noise> no munyama mukari kuli tawe. Insofu ino, ni enga li khuyomba minyama chiosi mushiatu muno. Ndali ni chindanyi, ninjile khuchendela mukhana wefwe. Abundu ba balanganya tanariver, naambira mupark, naamanya insofu, naraba omonyila shino, nimbola shimanyire ta <noise> nasaba eshi sai inzans, oshire khulolakho i azufu to inzafu yendarauranya elu nende amarui makali el na msawa murambi, eli no mushira msimbikiti ne engali yamakana kata bilengi bikusena soohom ta. Ibwene hiyo shibi shiliho, shibi shie inzofu, nora kata amatuma, kata amakanda yokora byobyo sumukunda, urake nomanya cha insofu itsakhumala, insofu ino kata no-no-no noinwa biokhulia mmukunda, wakhainia biauwa, inzofu ili tsakhuria, khushilo khaelenje she khalo kha mukana wefwa, bulimo buli chi abambi abusana hao emburira simbunga nimbuka nie khurura elusanyi khane insofu. Insofu isani omosana wo murenda bubwe omwana upwire, insofu, shishiri sindu silahi tawi. Yasane omwani wa muranda wuwa paka nafwa. Munwa kwa insofu no murambi, kata shilikho esauti endaita kata orira tsa yale. Insofu elichanga biokhulia mmukonde emalle. Nerurayo khandi munyuma buriranga, insofu lire musakhulu wuwe. Nembuka shindu insofu shino ni shindushi. Mubanyama booosi mi miriku miruka chiosi, sindu siekhenyanga ni insofu. Insofu shili shindu shilahi ta kata khatiti khene. Kanoe nga esura yene ilakhurisia. Noenga molenye olaria, marui kongene noenga, olaria shindu sili tsa shilahi khu insofu ne shisero. Tsimani noenga muene umo, ulahilukoha mpaka ofunashi shikila tsa insofu <noise> Insofu shili sindi shilahi tawi. Inzo fwi nya khurela bimaskini, mui- muitala lilio, <hesitation> khulo khubela khumala biokhulia, khulo khubela enyala kata khukhulia omwene ekhumali, fwenzo fui fulabhulina. Ebula bulina tawi, ebula bulina tawi kata khatiti khene, kata naruka inso fu ya mwene mwene oruke insofu. Oruka nomanyili khandi wesi inyala tsa khukhumala isaa yosiyosi. Ibula buli na <hesitation> shia bamanya bandi bana tawi, kata ochieye siokhulia no omusoko, oshiime shiokhulia noomusuku. Shikali mbalanga ochiesiya siokhulia olola eti neendahi tai. Onyola khutchiesia siokhulia ne khandi ekhumala we mwene. Onyala khutsieshia siokhulia, oo khandi elia tsa abana bubi, ndireba ilile omwana, niisana mwana wabani, ibeni amwana nabele nakasere shina. Nakata insou netsiaka khukhulanda nekhulonde, noenya khuikhonya munzou fu oinie ingubo osuke ne inyuma insoru nalola ingubo osuku na inyuma. Inyala khung’ang’ana ekhupane ne ingubo esikare enyuma eyo eparanga no. Omundu siimanyire woru siotsire kata ibe mwene otsirukanga insofu ile khuira, ilakhusena ilakhusera ilakhumala. Insofu eli ne tsingufu tsindi tsiokhuchenya kata noilukha mayo sochishila tawe. Insofu iira paka ilakhumala liakhusena. Papa wanje mwene unzivula. Papa wanje yakholanga mu park natsire khuyinda inzofu niye yayisinja tsinzofu ayisia shokhulya, oyisio matsi airinde nilwala aisirishe, papa wanje mwene yasomara ekasi yokhulinda tsinyama lakini inzofu ya mukhaya, inzofu yira papa wanje, papi saina embula papa shera inzofu, inzofu yira papa, inzofu yira khulia yira khumulya, yamulya mpaka ni imumala. Khurula iwenolo ndenyaa shindu shilangwangwa inzofu imberi wanje tawe. Kata ni mbire avona mu park ndenya khuenya shindu shilangwangwa inzofu tawe. Kata mshtawe ndenya inzofu tawe. Inzofu yasinya khurula iwenolo likhola lya ndalola nikholanga nisona mwana wa murende wo mukhana wetu ni mwira ni yira musakhulu wo mukhana weru tana river. Niyira papa wanje neshiri mutiti khurula lwenolo ndenyakho shindu shilangwangwa inzofu. Inzofu tawe nemburanga vandu vakhalanga e kasi nomba vakholanga e kasi khandi yeneyo yokhuandikwa. Okhitsukhana wahardika mukasi ya khulinda inzofu tawe, inzofu shuve inyama indayi ta.